يعني أول شيء أبسخن المكواة، يعني على درجة مناسبة حط التيشرت على سطح مستوي بعدين بأكوي الأطراف الأول أول شي وتكون حذرة أنه ما ما ينحرق مني بعدين أركز على المناطق الداخلية اللي فيها تجاعيد يعني زي أكمام أو الياقة.